Ny afokasika ndraiky moa zany mazava hoazy hoe <hesitation> taloha moa tsika zany tam'nentim-paharazantsika tagny nampiasa vato de nefa sarotsy velo vato igny laha hoe mila olo mahay mamboatsy azy fa afokasika zany de natao hoe namboary tsotsotra natao vanja zany mba tsy hahasarotsy fameloma motro io. Zay zany gny ny iainantsika am'zao ohatsy hoe ataontsika hoe briquet regny fa zay zany fomba fiasan'gny afokasika.